<hesitation> anee ang'ete supui sait taman ak aeng akawe akachecken kiagik. Yawege anyae chaik, sait taman ak ageng'e ae chaik, akawe poisyet kidogo, agoi saa sait loo. Nyawege sait loo nyatepii kidogo akawee aam lunch. Yatau aam lunch akanyawe acheken kiagiki anake peeki, akayatchi suswot kidogo akawechkei anyanyoo anyaker in ng'alek ap nego in yoo kidogo, akang'etin akanake peek. Kokaimen anyoo anyaungei yekamwetkei anyoo nyau maa nyuu kidogo, ang'ete yotok kokait sait tama sait somok. Aam amitwogik somok chepo koskoleng akatamuny kitikiny, aruu sait angwan.